Toh mea siamdonin ka thiam saa ngei athar siam kaduang ti hi ka zona ania. Kaso i du tu toh mea thar siam dan siate tu kantan achaa til thiam benze li kantan achaa. Maa selang mi telaw leng donta se, mi kwel telaw nei donta ila. Toh mea thar kan siam tina ka alaw tui law. Kwa joan apoidona tui law anti ka alaw maa. Toh wang joan til thar kan siam don joan maa ni ei tur, maa ni ei tina tur te hi kan siam tur ania. Toh mea zo achaa joan kan siam tina. No achaa joan mi kwel telaw kal joan kan siam saa tur ania. Joan kan thiam saa te kan law siam ka joan alaw atui don ti le. At apol tur te, at zo ohun tur te, ahun taka tui khak hun tur te ka kan law siadona. Toh wang joan kan til thiam <hesitation> saa ka kan siam joan atui atui dan tur tepo kan siadona. Toh wang joan til mi anlaw kal don ania mo, maa ni ei tur atan tepo ka til thiam <hesitation> saa tur siam kalaw tu maa.